Duuɓi debe e sappo, warde hannde kaa kulle ɗee mbaylitiike; sa a ƴeewi, arannde ndee yyimɓe pucci njaarannoo. <hesitation> dawwol kaa, duuɓi debe e sappo warde hannde kaa ana haani tawee pucci ana ngooduno, dawrooɓe pucci ana ngoodi. <hesitation> duu won dawrooɓe laanaaji. Won dawrooɓe hono jonkaa-homo fuu ko woowi dawrude nii, ɗum nii ngonata, ko wonnoo ko woodi koo nii-